चिली भी म कभी गए नही हो न। मोके कुछ जानकारी हवे। तो मोके कुछ पता नही हवे। लेकिन अच्छा जगह हवे घूमे जा सकत ह।